Itabak fɛ ba tabak anet fi mi sɛ itabak e ki kunung mbↄk ngↄn da sɛ kyɛng awo. Ki dorok iteng itsɛt ni sɛ ki ngↄn ifok itabak har ishan iye ida ya <hesitation> awɛng e. Ngↄn, izeng ↄng fɛ anet da te tabak, imi ba di te tabak, in dorok ni itabak ari hom ni nkap yit, ni in rɛs yit nkyↄrↄk. Bi nggↄ hom tsang ba di tees mo ni rɛs kutsit se mi bind di kutsit ba kuyet ikyɛng itek awo, se mi bin nↄ rɛs asirik, ni in bin rɛs nkyↄrↄk ining inyↄng. nin kap har ni in di sɛ ni in di rɛp. ki ngↄn shan itabak, anet ↄng fɛ da te itabak ada dorok tsik nↄng ngↄn di kit e-di ki dorok. Ki ngↄn rangↄn itabak akak fok ishim ifↄↄn, gyang anet ↄng tsin da te tabak itek-itek se ngↄn won iye. Ki shan itabak anet awo, kɛ net ↄng fɛ shashang itabak awo, a bɛ kawey. Anet ↄng fɛ shahang itabak itek, a di wɛng ni ye nek ikyɛng ↄng fɛ ba fɛ na ra, kɛ ra de ada di. Ke ngↄn bi nggon ayi ma mgↄn tsin fɛ nika n aka nye kyɛng de, b aka shim ba, kayↄng fɛ kashim, ngↄn da di kayↄng, kayↄng da di wɛng. ka-ka-ka fɛ ka raka ba ngↄn da, kada di wɛng ba. Mok anↄng anet fɛ shashang itabak, itabak isɛ net ni nkyↄrↄk ntek ki ngↄn foos kucɛɛt ishan itabak.